Raha amin'izao vaninandro iainantsika zao zany e da tena tsy mitomby mihintsy ny hoe hiaina tsisy teknôlôjia. Satria ny fiainantsika da mianky amin'io iaby. Laha tsy misy ny teknôlôjia da ataotsika akory moa zany ny hipody amin'ny fomba fanao taloha, sarotsy. Ny teknôlôjia no manamora ny fiainatsika henaniky io.